ورېجې زما د خوښې وړ خواړه دي چې ډېر ډولونه لري، لکه د شولې وریجې، د پلو وریجې، د چلو وریجې، نرۍ وریجې، لواړې وریجې، لوکې وریجې، بغلانۍ وریجې، د پشد وریجې، د لوګر وریجې او نور. له وریجو څخه شوله، پلو، چلو، د شیدو اوږره او نور خوندور خواړه پخېږي.